कला शैलियां। जसा कोई भी छात्र अपना विचार प्रकट करेगो। मंच पे जसा कई भी प्रोग्राम होवे स्कूल में। तो वु जो भी करे वा ऊकी कला रेवे। कला शैली में जसा मूर्ति बनाबा की कला। कठपुतली नचाबो भी एक कला हे। जसा चित्र मांडबो भी एक कला है।